I moa izay am maha bilodôzera azy izay; da <noise> afaky mandroaky <noise> tany i, tany maro be. Indraiky mitrongy i izay da <noise> mitovy am gny raha vitan'olo mità angady fa ho telonjato agny.